Ilay miloka izany an, <hesitation> azo lazaina hoe mitovy amin'ny kilalao rehetra. Indraindray ianao maharesy, indraindray ianao no resy. Fa ilay olona amin'ilay izy an, lasa miteraka fiantraikany an <hesitation> rehefa ohatra hoe anisan'ilay olona tia be loatra an'ilay izy ianao, dia satria ilay volanao, ilay volan'ny tokatranonao no ampiasainao dia lasa very ilay izy. Dia lasa miteraka olana eo amin'ilay tokatrano. Izay no fiantraikany ratsy izany eo amin'ilay loka.